Ny <hesitation> maha-zava-dehibe ny aignin'olombelogna ndraika zegny de hoe masina alônga zany ih aigna eh, ary araka ny fiteny kô mo zany hoe un tsy mba deux o, zany hoe lahitokana zany ny aigna <noise> de tokogny ih tandrovagna sy karakaraigna fôna zany izy.